Pentignye orang kuliah tuh biar tambah pinter, die pinter kan bisa nyaari kerjaan kesono kemari. kalo die pinter <hesitation> bisa jadi direktur, bisa punya perusahaan, die punya perusaahaan kan dijalanin sendiri kan enak begitu kalo orang pinter, nyari duitnye gampang jadinye, kalo dia ape <hesitation> kalo punye perusahaan kek punya anak buah otomatis banyak, nah die istilahnye cuma yuruh nyuruh doangan begitu, nah kalo die udah senang hidupnye, nah die nyenengin orang tuanye tuh, <hesitation> ape dibagiin orang tuanye tuh, jadi ye orang tuanye senang, die senang, nah kalo orang kuliah nih udah pinter die, gue bilang gitu udah jadi pejabat, udah otomatis die enak pinter, jadi pejabat.